جنوبی افریقا د اوږدې مودې لپاره د نژادي توپیر یا اپارتهاید تر سخت نظام لاندې وه، چې له نولس سوه اته څوليښتم کال څخه تر نولس سوه څلور نوویم کاله پورې یې تورپوستي وګړي له سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي حقونو بې برخې ساتلي وو. دا ظالمانه سیستم د نړیوالو فشارونو، کورنیو مبارزو، او د نلسن منډیلا په مشرۍ پای ته ورسېد.